Nti twerɛdua no, ɔyɛ bibi a wode twerɛ a ɔyɛ yie. Ɔte sɛ abaa tea bi. Bi wɔ hɔ a ɔwɔ ne ti wɔ so a bɛde abua so a wotim tu ansaana wode atwerɛ. Bi so wɔ hɔ a ɛnni tire biaa nti aayɛ sɛ ɔyɛ abaa tea bi ne adeɛ teatea bi nso sane hyɛ mfimfini na afei bɛde aduro bi agu saa adeɛ no mu nti ɔno ne wode twerɛ a ɔma no ba no. Nti sɛ wotwerɛ so a, ɔɔdene pa ara sɛ wobɛtim apepa. Nyɛ deɛ wode bɛtwerɛ nyinaa ne wotim pepa. Bi wɔ hɔ a, wopepa a ɔnyɛ yie, bi so wɔ hɔ a, bɛwɔ aduro bi wode gu so a ne aapepa nti wobɛkɔ no twerɛdua no, bi wɔ hɔ wobie so a ɔwɔ sɛ wode ne ti no kata so nyɛ saa mframa fa so a, ɔbɛyɛ den wode twerɛ a ɔmma. Bi so wɔ hɔ a, wobie to hɔ so a, ɔnyɛ hwee nti twerɛdua deɛ, ɔte sɛ abaa tea bi a ne ti wɔ so a, bibi tea bi sane wɔ amfimfini a aduro bi so wom a wode twerɛ a, ɔma no ba.